Ēli éjoola basiléroli bu mémééŋ: égéés uyuwé, ékangul, bucaŋéén busa, éñul bañul do tout sin jiŋa; surtout may sibuur so marégéén marégéén asiil arérihut nuso; arérihut fafu fucoho ufu fara sibuur. Boot jaat injé umudo nésiil yayu yaan ilobéhul mé, balumbung bara étiyee, sikindaboor, suu, sifééŋ, siŋéla do pépé asiil bucohohum mool bo babu, bo bujimé asiil gasumayool. Nay éñoow, jaam alé amaan nababaaj; bugul jirégé tension; nay ébajowut.